बत्ती शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे उज्यारो आत हए । बत्ती कहोक एक साधारण पर शक्तिशाली उपकरण हए जो अँध्यारो हटात हए और एक निश्चित स्थानके उज्यारो बनात हए । जा केवल भौतिक प्रकाशकी स्रोत इकल्लो ना हए । जा हमके स्पष्टता और सुरक्षा फिर देत हए । व्यक्तिगत रुपमे बत्तीसँग मिर सम्झनामे तमान् अनुभव हएँ । जैसेकि रातकि समय जहाँ बत्तीकी हल्का प्रकाश मोके शान्ति और सुरक्षा दै, घरकि कोनोमे धरो दिया । बत्ती हमर जीवनके एक महत्वपूर्ण अर्थ देत हए । अँध्यारोकि अवस्थामे बत्तीकि प्रकाश हमके डगर दिखात हए और आशा और सम्भावनाकि प्रतिक बनत हए । जाकि माध्यमसे हम अज्ञात या कठिन परिस्थितिन्कि सामना करतपेति ऊर्जाकि सृजनशीलता और सकारात्मक सोचकि स्रोत पात हएँ ।